لو كان بيدى أنى أتعلم مهارة جديدة أو شيء أتمنى أتعلمه اللى هو الموسيقى، طبعا أحب <hesitation> العزف على الموسيقى أحس أن لها تأثير عميق على المشاعر، أحب كيف أنها تجمع الناس مع بعض، لو كنت أقدر أعزف <hesitation> كنت راح استمتع بالتعبير عن نفسى من خلال الألحان، <hesitation> أحس <hesitation> العزف عالبيانو <hesitation> نوع من أنواع الإسترخاء وتفريغ الظغوط، وأعتقد أن انا <hesitation> بقدر إنى أظيف <hesitation> لمسة جميلة لحياتى من خلال الموسيقى.